والله نحن ما اظن ده عندنا، لكن اذا متوسط اعمار الناس زادت، ده بيخلي في صلة و علاقه بين الاجداد و الاحفاد <noise> و بزيد من نقل المعرفة بين الاجيال. <noise>